Raha tsy manana vata fampangatsiahana, nefa te-hitahiry ela kokoa ny hena, dia <hesitation> atao amin'ilay fomba malagasy hoe varanga. <noise> Andrahoina ho masaka tsara ny hena ary ritina tsara tsy hisy intsony ny rano taminy fa ny menaka sisa no <hesitation> andomana azy. Raha manana vata fampangatsiahana kosa dia <hesitation> ao no tehirizina,